Ngawonika ngeshaawa vana vakwa ngammeme vaa ngavaiya linu mfir wakwa we wonika washika le fanyeni basidei he! Ngiringe, vengoolia irinda vakanrara undusha ngeera pete akwa iya yaa ya ndoa ngarara nga muhaa na mmeku, mmeku le achaa utiiri keera mringa kanfululya naaningaseka baasi tuka maa tukasherekia hata vana vakannde bia soda nini, inywa bia enywa. inywa soda na keki ngatrumbua yo valesha vana fo ngelisha tata akwa kwansa na nganeeninga vana vo mmm, mfiri wa- wa we wonika le ukashika ngeekya nge vyaa iru la mlaali kulya kaa ngavenya ngaa vandu vakwa veeri na mama akwa atrafa ngavaha na vana vakwa veneyni iru ngeenda ngakoorta kiboora ho mmba manake na familia hi nndwe ngatrota kibooro vakashinsha na nyama ya umbe vakame bima dukani, vaka maa ngavaiya kaangeni rosti na maru oh mshemshe trukaikya fo kimmbo lya trukamme maa navo vakamme va sava sava baasi nndo kilya kikasha kila mnndu kasha ne pakua moni shi iyamba se we mpakulia mmndu fo manake chao cha mmndu mama mtwre ye me ng'ana sho mlya We traa fo moni nyama yeshika. kila nndo che shika manake nyama silifo nyiingi baasi ngekunda ngaiya vana va ahsante vakanrara na irinda lakwa na tata suruvale ihiya biashara ikave sia. Mfiri wa jumapili aah jumapili twe sherekia undusha, jumapili nga ngeshiinda misaa akwa na ngameneende misa ingi fo yakwansa ngeuya kaa ngammeuya kaa kwetre handu we shinshia kitimoto lau tata anakikundi sana ngakimtengia kihiya faatro ng'aamba vensio valelya tengimbadilishie he nafe kera nnguku ngatrumbua <noise> ngaiya vana koreni chao cha mwanu kwansa ngi trengenesia tata shai, ngeshiira kipande- kipaja kimi ngeera na kidari na maru aili aktaraasa ngakiya katikati ngafunga nafo wawili baasi ngaasira mringeni mme meika fiungo fyoose kila kinndo ngeika karoti. ngeika nyaanya, ngaika kilando fo ndani na chumvi kila nndo na mafutra kidogo nganyunyusia kidogo kwa umbali ngannde foili ngafunga kaakikisha mringa weshiingia ndani fo funga kunu ngafunga kunu, ngandelie ngasoko ilya ngafunga se ngasemsha mringa we shemka faatro ngasira ndani, ngasira ndani mringa ukoomilya na chao cha matata chaiya nikutro ngevekora chao chama tata, chao chama tata kikammeme hiya Mringa umeme omilia faatro na kunu hatri vana vakora ngaiya tata nshio nywa sahi ngime memmetengia <hesitation> shai ngefungu ikartasi lilya ngasengetra isinia ngaichya isnieni mrike we fuma usha na iru ilya lime boloka safi maana shi maru moomu fo kitaraasa kilaini na marua ah mlalambo baasi akafungua fe ne kootra kanye neekootra kanndo kidoko kipande channguku na kakaru kalya kanywa shai kashendwa akambesa kaakasha mashirima ngambia hai masawe kave siilya, akangiiya kaa kasha shi ngimtremoni fo mpaka ngakikisha amenuutra na manya ne shiriki na vana kwae.